الطريقة اللي أحب أحتفل فيها في عيد ميلادي أول شي إني أحب أسكر الجوال قبل لا تيجي الساعة اثنا عشر، <hesitation> لأنه تجيني رسايل مرة كثيرة من صحباتي ومن الناس وزي كذا، فأحب إنه أخليهم يخلصوا وكل الناس تبعت بعدين أبدأ إنه أقرأ الرسايل وأرد عليها، <hesitation> صراحةً أحب إنه يوم عيد ميلادي يكون مميز إنه أخرج خروجة وألبس ملابس وأحط ميكاب، <hesitation> زي كذا وأخرج خروجة كنت أحلم فيها أو أتمناها يعني، حتى إذا كان لوحدي يعني.